A aiagoto kepara gana vira wiks ta keapara ai atanuto agitaiato gia tu vanuga namona vanuga baregona korikori vanuga toito ge joinito keapara, karawa e alukuni monai a tanuto goi vanuga barana tarima maki asi sebo sebo kekeni maki asi sebo sebo mero maki asi sebosebo monai ga tanuto goi. Moga a gitaiato tu vanuga namona korana dagara mabarana tu gia na tu monai ge seroni gia maki kwikila kavana sena gia tu dia taun gia tu vanuga. Boro iago goi fish boro vagi goi ma boro sero goi vanugai mogesina ge voiri gia tu geri vanuga tu baregona be gia tu ma geri moni dagara ta bo seroa tu asi gere bukinia mabarana tug ere voiri mogo korana gia tu moni tarimari dia vanuga tari kavari mo vanuga a gitaiato tu vanuga namona pis gabuna dia vevagi tarimari dia lema tarimari gia tu tarima namori tarima genarini tarimari Boro iago gia na ge narimu gere vei gitakaumu gia gesi boro tanu goi karakara boro ura goi gere vinimu gere gorimu goi davara gari gere gorimu goi boro iago boro kimai kimai leke boro fiu o boro iago gia gesi gor daiv boro daiv gosi monana ma goro iagoma vanuga femili gesi goro gani tari tug ere kiramu go serori korana gia geri vanugai tu dagara ta bo seroani tu bege voini mogo dia vanuga tari kavari. Gia tu vanuga namona asi problem gabuna e gia tu vanuga baregona korikori nega tari bogo iagoni alien aim o alien barana ma boro laka varage geri boga gana monai niu boro gabi monana niu ma boro wa ma boro marigo vanuga gana monai vanugai kopra danuri ma boro vei next dei bro iago seim gaukara niu ma boro gabi vanugai maki kopra ge voini monana ma boro ura vanugai vanugai gere voi bena boro pekia boro wa marigoa kwikila o mosbi ai boro seroa. Monai gemu dagara tari ma boro voi rais suga mogesina boro voi ma boro geno goi vanuga gana. Keapara gia tu vanuga namona vanuga barana e gia gena livin tu namo tanu tanuna tu namo korikori korana gia tu dagara mabarana tub o gabiani bo seroani maki bege voiani asi bo seroani maki goi na tu logo bo iusiani obo ganiani e bo tanu daudaun monai gia tu vanuga barana be dagara mabarana to moga ma geri stoa baregori kavana ganigani maki ilauilauri ge seroni. Mageri ospitol maki managa sena gia tu ma geri ospitol bo iagoni maki muramura na tu asi e ran daunini gia tu ma geri muramura. Mageri skul barana maki gia tu vanuga barana senagi gena kerere sebona tu gia geri dabara tu dia namo mainana bo iagoni potouls tu asi sebo dia kolta, kolta ekorito senagi gia tu vanuga namona gia gena dabara mogo asi namo senagi gia gena vanuga tu vanuga namona vanuga baregona mogana a iagoto tu asi aurato ma genogoi Aurato monai tanu sena ma agenogoito maitu vau ma ba iagoni mogana ba iagoni bena monai ba tanuni bena asi ba iagomani monai mogo ba tanuni. Gegu frens tari tu monai ge tanuni ge kirato gia gesi bana iago monai bana tanu a iagoto a gitaiato monai gia gesi vira wiks ta a tanuto vanuga feivana dia mai vanuga kavari. Vanuga barari be dagara mabarari tug oi na ouraviniani bo goitagoani trabol fri gabuna dia vanuga keikeiri tari kavari bege basimuni mo vanuga tu vanuga namona.